Au gaya pake bualoas lo mamasok so na au pake badu kameja, lopo ei manalu jeans no sepatu. Au gaya pake bualoas lo feta so na au pake badu temak, lopo levis ei manalu no sepatu. Au pake bualoas uma so na au pake badu kaos, lopo ei kake'uk no sendal. Au pake bualoas lala'ok enok so na au pake badu kaos, lopo jeans kake'uk no sepatu.